Uun nime china'a chindo nijia ndueña'a, yeinio uni viajia ndekua ndakuu ténu nuñuve adurazno yekua ndekane tean nde tingui, nuu avia ndejun andue nde copa ianke jianka yenkuu yanrá yu'u neju yekuja ndekame chianra nikeña seguir viaje, ñe'e ina kayee yu'é uje ye'e unnguena tandii ye'a yiya yo'o kuxhi kava'a ian ngunuu uyuke nague yuyea yo'o anka jeun chi nakache ye'e ujun ujun jutunuu, ihanra ianngue yendu yenaxta'a iha kidakuino iha ndó ho ndudungani, ndomanda ndokuiji najini he ian ndekone ien nduu nriko iha meni tu'u me'e entuva'a meni kute arroz yendo nakanatu ndiki ian nduu va'a nderangue hue ihan nina ndida tan me'e, nukunrá ndu nungunra ihan nde nujunu kein chikinu ve'e yeteña ngue uju ye'e ya'a nga ujun nguee ñiti ya'a. Jun nungua chinguanda janmin nuu chata nami, ihan najai nichininu kuna nridia kunini nganrante kundeiju niki kuendi nuu tavii, ndudu tu ihá ian ngue iin nenetuni tañi numedi nuu ndutu neian neninu ujun un reja refresco kacha ndevera tingui nditá ndukajue ñanra ndeide ninrague ñeñiti ya'a chia nani nguu anranka ngue nguevixhei un uun nduté ingua ndujun ingua nraketa takai ian ngue chaini ngue ujun yuku ita kini ya'a itá kinia andujan niki ya'á ña'a nguu narangue natu xhechi horá akundei te nundiján ujun ndukanakenu ndujijan ungue iha anrangue ñeiñe kudini kundini inkachinde ndundunu tu'u, ñeniña ñangunu yangueni nijuntunra yenun ngue atundua ndakeno nditu jun ña'a atanda jan ndita iñi ya costumbre iho, iho chinan nu uun ndiko nuni iñini nide chixna chivinanrá chi avingoña ndekana vixne. Ita yumenga landa andui nanrá inre kiyaxaña undunga yena nuxnu ianxa nuna vixna'a, jenria atun ngañindi atu aye atungani atu ngañidi nunu teña'a nada nuu kunrá, ñeme nakuane cuenta uun ujun nuchi menejiniu texavila tenngue, andunix nguinria kuenda nduguu nuka nini hi ye'e yejiyi cerveza onuken compromiso anrá oyukeni kudui anrá ñeni tanduku meni chan undu anduku meni ji nduku ján, nini koneno ña'a ujun ndubu nijani tuti yutijian yuchí tunani ian ian ngua tuku ni hí enañeitu tavi nué eñime'e iha xhinidi ihá ha iangue nunka tunrá inka recalentada tuu ngute nimia andoni viko nua, iha chiun iha ha ninri iha vixna'a tixua vixna chi nixme'e nichina kanunkani nichina'a yangue ñeiña, tutea atunununi landa na nayinre juminenré naye'e. Unayeni uniya ne'e he nuku nraña xhina'a, uun yena tevixna cheyo'o undukue landa ndine'e enduvixna endute he ujun ñen ña'a ujun ña'a ñinré ñinde kunra yunuu me'e kinde nguen naka kuenta ian me'e menu yandu kuexna'a hejun unrangue nuive najin ihan ndeji ndita nii, iin cerveza yunde ndevivi ya ian ñindi ohio tu yivi ndiyu ihó, indii nuneja ñii ndio ya'a ndi hi ya'a nutain iin landa yanixname ranka tanga mengue nino compromiso ñadalando jan niniyi yikolanda hyanatuku sacramento ya'á un ninde ju ninde ian naya comunión onrio confirmación nduja ninituña kenron la'a xhiñe'e landa ña'a recibir ya'a nunu ndandiuka vee sando nda nuna kuenta ian yaian yindivii na'a nguegan ndureme nideme jun nine ndiyume ñuu mejun naiña mu'u ujun yendu yen. Nakui kunraña iha chivixni viña'a cheiña ñeu uu enero kuenda chenka che kuii, imagen nde san antonio ñe'e calenda kandi tunru iho mise he uu hu nixenio ndu dieci siete de enero ndake veje viko kanii nimeyi kuu febrero, vejeni kue kuaye'e nune hi nguu un nu ichi ye'e ndui ne ichi kañe'e, dojan teku kunraha iche nde nio vixhe ihu vixhe ndio, nuyuu nuneni nguu iho nduu trein nduu oko uxi ngue ko nguaje niindia keninia nuu ni xanu yendu misa niuni, atuga uun uun oko uxi uun iho tu misa nune jenio zanahoria nia hi iha enejika ne'e hi chaun neun indinu xhei he chenu ne iho nikañe, nde nikanyunra neda kain ndexhiva iha ñanrangue ngue ngue niki na kaicha nanu ne iti iha ndujun iku kuu nuu yeku <noise> xheku hu xheku hu de febrero ayuu tuku nichuneni, iho tu nechu ñununi. Ndujan ninrian nguee ian ngaranguu unka tu nunrague nean ni hí ñanichancha ndetuu uyengui ye'e, ya'a nijuna nache eñahe ujun cuenta nuñu nuta che neme che ñeni ujun ndundo cuenta nidoa keñeji tuji nikuenu iha cha'a tuxhein tedubu hí ña'a ujun, ya'a nuni tu uni cerveza nditava kande yubuu uju chiñe'e ninda ndedega ñinguu xhime yein, ña nida tenduu ñi'iiho yuu ye'e ñatavin ndute iho bote dute cerveza nridii, pa'a meniya tavi iha ngunia ninu ngunrá yenicha nduva nujan ndatakatu utinrangue yeji yua yuu uixna'a, ñeiga añonra tu baile ian nguu nuni nuta java nikava viko nunda, nridii yo'o febrero java ñinde januu uu imagen de san antonio ndi calendaria uyu nu kaji vinra ndainda va'a ujen ndujan kuu niun nepe'e viko xhinka chime'e viko. Jun un ndakudu hi kedo ndeku chetu nuu kunu nukunu jesus ña ndeian nike nuku ihe nu kue hu iha ndangue ngua nuvaka tuu ujun ujun nda jesus ña ian ngueyeme nunka jume'e, ujun yenka chimen yavee nduku menu nduku xhi iha he denn nduku men yanuu kon jesus iha yangue ye'e yendu ye'e ninu kache yuu, nduanu numende enunu me'e enduku ne anrá una catequista anrá ndijunu chí yiva'a yuye itá yuku yiva kuu ye'e uun unague nuu nani tuku uun, uveji iha nayi ninukue niniya na ya'a iha inde catequista nde uyengua juan anuku sandua, iha yeyendo nuu chetu nuni nuu noyekani ñonra vee nduki venuu kukaku yun nde ian kakuni nonra, ian nanranguena kee ujun kali niñonra ndenena ninunre kanduu yena kunguu nu u nanu ngueten, nduranga yinuu nande ndan ian nguu ujun ngachiva yaninua ndeguee. Nguu uxhunrangue ndandaini ni nandangui me'en enunanta ni nuan ndavii, ome'e imagen de candelaria iiñan nda imagen ña'a niñua ian ngunu tedidukunu kali nrekavi janiñuu uu ujun oduu xandua nikani tuu tuku yu nguu ne'e nikanda konondo yanda nuu, come'e ian chi nguu ian ve'e ian kuninu ka'a kavatu yenka chime'e yenga tu kachu niño ña'a, ya'a chimeniu nuu ndavii menun ndavii na hí te ndakuei cheni jé ndio ndavinka niñe hi i hatune yiye jina'a timejen jin landa hi na'a yucha'a cha'a ha chuve'a ha nani ndude nakachi ndo'o, atu ye'e dova'a te davii yuchavi, ndavii nuchavii yuu ndumendi yuu enyichi na'a yein yikuichi na'a ndavi nayiyon tei, ujuxhina'a yana yen iho ina atuu ichechi xhina tévinara yunda na'a matiempo lanka vixna'a bini vixna yite ñuu nuka atundua me'e ke piyu atuu nduveke ka'a ndimeni nuño uun meni ujun guenka ka ichi ka'a ndio nu. <hesitation> Si nakava inchachina ha kevixna kenduan tandama atiempo jate ujun meni yunguu ndami meni yunguu nuyen atunu yundu, hi tendio manxhega yuyendio atuni ndichi va'a atuin iin ya'á naye nuvixna antu ndeke ninavii iha inunyavi uun numendinguu nu ñavii inka ye'e ninu iyuu nandu nuu yuvió, ndonga nundavii nguu undu yean tuchani andio yingo ngo ondio atuu ni estudio ha yivii ndagui atuya hi estudio, yulandi ya'a na tuu ndio uun atuna jin iha atuun ndion ndavii najeña ndajue nuyati yuxuu, kuu niunde kuu ndavii ngande kida tiko ndande ndinakaché neni chu kundangueni nandi ngueni jituu nuu yedicha yamenitu nujan yanchi yidenka nachini meni iya'á kueti metu nuu nguan tuu yenduajan no kadoga nichenuin ye'e yuu nguenu kuu nguenu nichinaka na chendavii nuna ndiyendu lan, nindenuinki ngueni ya'ta ngueni inte tenreñui ituu noni ndii iko ye'e tata ngunuu nudte ninrí iho chinu niu. Kuatu ian nguniku ichelua nguchilu nguenña nani hí veji ni iña'a nguee veji nika kuña'a achi yité ngueni yi ndika jué kenuu atuu nguenu nuntu na'a yena nyundavii ujun veji yee yuyina'a ian chenguu yana yena yana yenio kundendia ndue kuu yonenme yinka chí he seco nianka ña'a menia ndeji nda'a, ndava'a cuidado tevina ntrachí viko uun ihonka koa ndiun ma'a nii ilanka nio onrio narangue nadamo chenu nunu kandivi neno nguchina'a enina chi nguenu tonga chichi veji china'a ian ye'e neni nguiu iha ye'e nanu kununi inde niu nikona enyeyen ndikoyu ndajen devanteku juaña ndegue junu duju juu ndukua nenka ñendee iñu ndeken yaxta yenujen tata nditulande ngunu ndukungua, nduku kulande ndenejui ñii ndetuu udnunke tuñe nguini ununu vachiya'a yachiu yatahe ichiua. Chilunduu ñengue chinduni cha tundiun nduju ñe kundu ñeña kuita ñeñan antu uun kue ña ñe'e eke chinludu ñangue hu iha ihan ya'a ian uju nuu nunrá iha vei tutiko ndujan nakutu iko nuña ndiko ngue ujun ngatatu nanringue mera yinguu keña ngañi ninrutu kutinkoñe ndiñaninnu hi ituu nunru nanra ndia odunkua nenantani chilundu nguu kenunu nundui nduu ndidan ndiki há vinduu chulandee uun taka ke'e ndijen ndui chia nungu takante lande yakande takande tuu akun chendome niño nakunra va'a yo'o ujun tunrá ndo nukani tunike kodion ndii kue nguu todo nruku, tuvika nana yee enyu yuku ndeñunra enduu chinuu yunda kanda kachendio minanda kandedio xhiuña oduniñu nakuchindio, yondiun ndan ndón chioje ndiunke idaiñe yuku kua yendiu vakeva ndoche chudadio vakeva ayan hu koxtalinre me'e, ndojan jania yenikua tugu ndua un ya'a nuña landa ya'a. Na'a ndenún ñandeji ninuya hé inkue kueña cha'a na nicha nanrengua cha'a yeian nindui yundavi tu'u inde kudii tedio jun xhindio chan, nadio unña ñindé munu ndua nuli takale ya'a tanio nake nindio ndikii, enuadi tuku ñindee ñe'e niyi kuveñu yande jun tinde kumendio janden jun yindenejiun ñandiko ndujan buenu nuu chán ndunrague ñineyi yundane niun dujun trabajo na'a ndujun, nguakachenu ndedu nuu yeneka'a ndui ataku nannuchí ndio niun nandato nuka niune chikada niñi andakunu kanda niño'o, he hu iha kuu kukindama ñiundujan nuu kona tu ngueno na'a tajun ndio kandio niachi nuika cuenta ña'a kulunduu nanga ngutu ihan ngachi yee ngu nguchina'a, yajan ujun kuyu kuxhina'a anya kua vee santo ya'a anga chí nguee jun iha tajia vee sando ukekayu nixandua, ninguije kexo'o kua kueka me'e ujun santo yenani san antonio kanenake kuu kenanita na'a yinguo nuye ujun ndajani santo kua ndeta konutikui. Unadixhio kuajo en endiutu yukachi ujun vixnia niyuu ye uu yito'o ndachi yananina vixna há aguila de dos cabeza ngo nga nani iha vixna ndai ñaian ngunu naxhingueña ño ñonu kua eñun ñutunu yanani yakanguenu jun tikueni ko'o inkachi no ndio ninteko niketanguu chi ngueno naku kuxkañun takuu tekiña cvhinun yexko kue ianke ujun ndunguni chindua ndanini ka'a ian nguenduu naxki ninika ayein nanuján, iajan ngue iin akunuu unduva yee vee sando, me'e nakunu yiye chichita yivichi nanka ianra nikeva ni vee sando iha ko'o naincha nituu nava'a hi nunukundia nde kuin nain, ian yuku na ian navanka chí chuu ujun kano tuu ayenko chino china'a ha yanja neinju, tati hyunguu nijan iin uun nindetana chí hi yiguitana nguu ngui yinei ninuna xhinatanu chí nduganu ujun ndio ndakuan ondio. Uyinguu ungueñei tajatavi yinguan ndeñei ñuñanunani, iin nuvi vixna indo'o ndelonana vixna keñei ndajan nguta niñei najan tavii nei, ñei natavi kunuye mindi niyeiña jatavi nguu neinu chun nduna'a ta refresco chí chevidi kaché ndunguu nga chutu parafina cha iha ndijina na inrá ndeyein ña tavii ndichinunka chívo ninréi ndachi ngutaxni, nduku nunakueta yin ndujunda niyungu yenrojan nindetana ha nundua yende hí naxhindu nundia vixna yende nguu uun nechuu ujun nruchi nanu nuchi nutó ujun nicheni, unuchokueya ninu nruchi ya'a no ko'o tunduu kanga nunrtuchidu'o nanka chí, nduu huatukuñe ndinguitana yenduján ñeninde tan ña'a nina tangui yunguu uhe uchondojan ngue natandi chendio kujan ujun naye'e nichuan cha'a yenyi yuu chá ya neine nunu ujun nunu nuya'a chiko nuu tudinka. Chí yinguu yende njunu ndenuika ndenai kuñu uu kendojani tukujun tinukanidi ndini ya'a yeyein katangui niyungu chingua ninuja nia'a, hija na yikun ndavii, inujiga ne'e nanunachí he nguu ña'a carme tuu undutuna yeí yo lavinguika lakunkua, iyei nachikutundu nuu chuyu nunendia kave nu nichingua, andojan nakatavi unexhi kuxhi ngua nduku kujaniu naxhin kué ñuu unachi chingua iña xxhiñindi iin ya'a yuu ka'a uu uni jama chí yunujan nuu koño uña'a nivani nduja ne'e he ian yuna xhine ninde nguñajan ñinde jan na'a, vixnune nandáma ujun ndade chuu najan nanda ne'e ejin ndu najan naka ne'e, ndechi ujun nanduguu ndeni iná, na'a ya'á nine ndevixna nanrá ina carretera ndata nungui nichikande takuninde jí nguu nanive'e to'o yenda jan ujun najiji ndio uan ndio uan najinji nreke, ndundu nakuvinio xuaveji nunguu nakavana vejí ndunu keu cha'a nduna'a anye iho nayenke jilanda nayeñe ndikaché ta'a ya'a ndujina ndadana navixna tutukaya chile njilanda ondo. Ho yuna'a ndeviko ñini ndadama nuu kue ñindii, adu nayendi nuna navijon nindii unanka ña'a evii ninio yeña'a nundajan ndia nii ndio na'a chibun nda'a na'a nunguu nina yiki neinda tinen chún, yeyina'a chinunke nii niña yuveni nixhi ña'a ndetevina chí ndiundu tandama vinime'i ta ña'a chonguan junkandika nunini nako ni iha nunkachún nani yixna antunga yejinia chún ve'a i iin devixna kununi chendió andingui nune china'a, ndu'u ndadama hu kue nduvixna chinuu chindama ujun, nuu kue tanda ndanuu na'a nanka na'a ye'e inio na'a tunadama ndeven ujun vee uu, ndaguu ujun nunanu teni ngué endio nga nguo niuré en kuen ningarió unku ika, tujani nuña nuna na ni ndiko iñuu onduu nuka iñii, ian inra chindini vixna'a nike nduku nanian me'e nguenio anuniuté nda'a anduña'a unio, me'e tendio añio me'e nuu nani n dika iña ndekanuna nadii nika jan nikanuña. Ndujan tuku jun anduña te'e ña'a añii andunga nindé ka'a ujun, ituu yungu teñuu ña'a jani nuva'a ondio iho ñuia tendio uni vaje ndade jun nuke ndiguiera lña uun kuente ndia uñe hi iha, utú ike teá onra nguen ngue ngandie ian ka'a chiyee nii akun nduguera nuu nanuka yekaneka neyee teanrá iha ndiku nguiñe nienrá ndegue ujun ngunuu, kachetea viaje nuu tendama viaje yane'e tea inye'a inantave ianyo'o yukava iha chinduu ha iha ngu jun ujan ngunuu yeyindé seguir nume iha janda ahia nunanda ndai iha ingunu ungue yenii ndivii, intiña xhinuu nia nitia san valelu yenka xhi san valilu ian ian jun ununo kuian cheñi tianrá, he yuku ujun ujun yuku takui ndanania, atukue nia undea ninguun ndio viko niñe iha, iha ne'e xhemi'i tinundia nguike'e takui ngara duken tundega ndidi ye'e nitiya san valeluará. Iha yenindii hu iha nian ye'e, ujun ujun yetu viko ye'e unu kunga ñindii ndia. Nguenu yundundia nguee naniu ndandio ndé, kandio ndiuma'a uju ndava'a xhenunavii ndinii natuu natuna kue hixan, nidno deporsin nga ñuu kué n <hesitation> ngue ndijina ni i ndujun, nguee tapaxhi iha jan yukuu, nita kuii nganan yuku ñuu iin kindojan nduje ñi'i iha nde nugaian ndene nregue ndekava nguninai nikanrani nguninai duguini inrian, ndevixna iha iha cheio kue costumbre ndunga, viko yengua najan ndimen xhini kontrui ndakamen, ndakachin ndein ndiyuxhiñia ndujani ndechinande ndenijun niñe ndechine'e ndujan ndivii kution yuu, ndemeniu iha chi cha tujeni mi ñii inka ndika ye'e nije nunua nikua chan nguee ujun natu kidini vai nuu itun nduyuu, ndan ndadavai ujun ako'o ndinaka chuenke niñe taka ita kuan natai pa'aña ndaka ituu kué tu kue ian tukue naranja atukue ha ujun ndima'a nune chichi. Ñia tukui iha iha tukue ndijia undukanuu takai yenke tanikui refresco tanijen chikui dulce, ndigui tuke ndi ian ndeian taniji nuu itu tun ya'a ñajan kuniiin imagen ndetakuin veladora no hi ian jani ndijoto cha'a koto kuii chata niguii uun ian niñutunrá nguen nutunran ngue hu nutani kui jó'o, jo jochatuñu ña'a iin dita yoxni ko'a nunrita jan nurita kavandee echi nikui nukui ñuu ko'o ñidanmen iha yayen kuandiun ndo'o yenka yunka chinuu kué yukenyu kendi cha'an jan u uun chan yindahi yandituu, musico ndue an cheninga an chianduu ndu ya'a, ndava tukidiomi ndiguu yende nuña ñindi nine sandu iha ndiji kunra ningui misa ña ndedava tukinuján, ñei ndachí yachiian ngaxtila'a oxon uya'a kaxtila nidiu uyan yunduu musico nanigan nduu ngastila nguu enran duji nunanu, nuu inran gue unran ha oranga nanuti ngue, nujan nunujan nenguo ndii achu vichutu yenduyi. Jan nunu nunutunuya ohi veladora yemi ita kuan yene'e té ndonduxhijan ñindevai ujun jun va'a yenuu ita nuu chiyo'o itan nguee, yengu xhitu kunduxi ña'a yivii xhinkua ndubu xhiña'a yingui chingua xhiña nunu ni'i luxo ita ña'a yevanui hi anra nguen nguu kachi nuu ngue ñita'a nenumero yen ujun jujua nuchi kuña'a chinga ñunkenu mero musico, ngue njuan yinjua ngueñina yenduu, yunredangue ngura nguan yendame nundee nayena ñiuña yuan nguteja yuninga nuu yan kuñe nanu ñenda kunua yanuyanuu me'i, dijui ninguan cha'a ndo'o undo tuté ndonayen ngu ngutu tunan nde teya'a kanche ndeye hí ita iha ya'a ujun ya'a yengua jan njuu enrengue ñeñe eyungan chine'e ununu ve'enuu kanduni takandanre ajuniunke, inka chi duguu ngaya'a nga ian ian ni nguu chaminiu nara ñina'a ndukava tianrá iha tenga nu'uni, enguee nuña'a nunguu vee nuña'a nuñai jun ndute uve'a ñandé refresco ña'a inti ñindia nditukué. Nanka yeni iña'a inda niu ña'a oja niko nia nunu veñe iha ujun menjun najeniame ñe'e ita nia, nana anrangue jun nunru rangue nunru anre yuan kuu yani ni'e ye'e ndu uun chiun nucheri iha iin ta niyen nunanrangue ye'e ujun ngueye tukanuu ka'a, kanchanrague huu ñayuchu niño ñonuu vea nuyun ye'e njuanñita enunga nreya nukancha ye najan yeyenga, jan niña kué yenime'e ñeme ennuu yenga nun cha'a yeni nundé ya'a yingua yañan tukue nanguo jalaka kame nundedio, inchi van ngue ian ngunuu ninu katuu ian anaraya iin nakache xhiun ndameniyun ndañeni nunu nitata yunva'a niunta ta yunka tivinrá, tate anduniñe ñiñuu ni i tata ña'a ya'a nunu ya'a ndiko chí lunduu ndanngue yindia tunuu ungue anja ngue xecha'a, nii atungui ña'a lichiluduu yanda jé ediu nunui nuche ndakanda, yai inré niño'o uun te ndini niño'o eun ndito nitata ye ian. Ndenun nguee ngava ninguan he nun ngue he achi machiti he machiti yuku ka'a nu yuku nuu ñua, nguen nguen nujan chuku indi ihan nuungue eneni ndakayuu nanrá ian ndedengue ke'e katat ñanrá kojan kunuu ndikon kava'a, iin ndakei ndake iha chinduguu cheji ndijindan tu'a jun kuenta kenye'e, kanduu kuenta njé nguinra iha nden nuu ndekutu ndavii nuna kuu ndavii nijuña, ha nondavia atua añandana kuchi andion takué kondon no ihá, iho yuun undu tindava'a tendio atumodo xhe'e njen kuu nunu ihá ndika kuu mi'i, ñanravia najunua ndajen nixne nganuu ha a an añakundu ndanua tudavii ian yee, yenguu ena'a. Ñu ñujun ñuu ndio nani yina'a anii uun yute nduu, ujan yubuña tenai he tineichi iho uu yute niunda, he katuta jun nda tanda'a kuamen tundanani, me'e mguentuyu nguteña'a ngue iun ka'a unu yavii yina'a nguee iun ka'a ujun nduté, ndenene yuta'a ndeme tendunu uun ngue ianke nuu naka chinde ndi'o, yute nduna'a ni iha ndujan ndanu'u en yunde nuu enduduña'a nguedan nduke nguee en uun rancho uun, kuyan nguu akuta ndugui ye'e kuin ña'a ngue jun uun kue inka china'a, nadi yeian ye'e meni meyeka kua tu chindela, nguei ñindee ñide ñan ñajamé, nanangue yuu numenu ñaña jame'e nanamenduu nduu yingui yen jun iha ujun, yeni me'e escuela atume escuela ndutun tinguii iha yenii uun ngachimenke ngue nguu nutu xun, escuela ña'a ñija tume ujun ujun, uun panteón ña'a ndume'e ujun ujun vee sanduu vee, vee ñuu didu nani vee sandoña nduengue ujun ndeñinu ña'a. Njunrangue unu jañe ndingui tuku unu ñuu uun ngue, chingui umetu tuña'a nuu uun yingui nunguenge enungu ye'e kutu ñuu uña ian ngue ngueñi tuku, unuu utunduté he ñe'e tuku medida da'ame ian ñeñe ñeme ñeme ian, ndenutuku ehi ian nguu tutia yeni iñii idechinngui tekuiña'a veñi tuku carretera, ngue unu ujun unnga chime ye'e ujun jundia ichí diji katerna ña'a, teñuu ñuna'a nuyi nyinde nunndio nuxhinde, ndeme jame'e atungui atukaje jé ña poyian nguee nguenian kenujun ndejen kandeme carretera ña'a tachí, diji vee nuu unjan ñine'e ñe carretera niun ndio, nduian nguee ndevii nguiniunuu chichite uyu kue ñanka, ache yen jun nde tajixe permiso ñen ñe carretera ñen ñeñuu na teñun, ndiuna yen jun vixna ngue iho carretera ña ndian ye'e ichi ngueni meye ngue menuu xixienta ngueñuu andundia ngun ichi niki kakame'e hí ngavixna chiciya'a, ndame xhijanuu ñeme jun ngueme xachila'a nguexhima yeme'e xantinex xachame'e yeme san miguel peras yeme'e. Ngue mesamiento liberal ihe nikama hi iha, njueme ika'a ndika name nguene nuu teñii nguu, presidente lopez obrador chi ian ngue chekangue kuai, vichi ndiu vingue niakai xhenkua yenukava, ndenuu ndene inka ñuu ye iho yen ndia jan ya'jan nga ye'e ichiña'a yengue ngudu ñaini yan ichi ñiu, aniguu ndininu nai yee kenuu ichí ngue jun san miguel peras no ichi cien andian ho indio'o ichi na'a, ian i ian ye'e ujun ngachindio kuenta ichia teñuin ye'e chichan ye iho ña'a navixna nene iña escuela, nuu ihó escuela landá yuvii iho escuela ujun ujun ñinda nuu menu no iho nuu name'e kaji medita nun nanka'a na kuaiña ian ki na'a he naja iho negue konu iko nuu ujun nuanduu yekii ji hijo nuu ñoo ndio iha na hia ndiki jia tejun no'o iho, nundu viko oñon ndu ndio yinguu uxi uxi uun hen juen yo'o ho juun uxi ian keñon viko ñondé. Ho kenana san miguel alcangel nani sando ye'e niu iun ndio tendio jun, nidejanu yunguu naende yundajan n iundu nikunu nunvete ejun ñide ñii yiyen ndendio, nundu viko nuu ñuu ian yee viko, nano iho tevii konditunu ndeviko vixna you ujun, yende vixna'a yeyo uxi uu ngue vixnha yeio oyame ndide ninakan ngue mii nda'a ndame ujun viko ngo viko viko ujun viko nduyu viko sanduu viko ameyen jun nguida'a, ndame yejun nguina ya'a mee ndo kome yenuu nuyida ndame ndame viko'o he yan menda taka, yande enka tandeke nomiho no vikua yenee ndita yenee nduchí, niyene jun uun refresco yene cerveza ya he iha ne'e ndeme ye'e, chinda me'e iha nguinuu nin nin kan katuu kumengue niku vikuu nguracha ndakumenta ta'a ngaian chinunduu chianiu janiu nuu chiniundiu yejun yane iho, atuni hi atu yen jun na'a yandin ngunrá ya'a ngue inata nditike chinandu. Ujun nundanto ninrojan nandutu no iha té ujun ian yevii, ko'o janu yeniu yeio yuein teujun he ye'e niete kunra yañinda'a me'e mixe n <hesitation> nia, nuyina'a chijunta yinguité yingui ndu'u, ndame ente'e jame'e ngulakachí chindekan chivamen ndekame ndanduku ndekame unya kutulña chinya'a, ya'a kutu che ujun ujun nii ukun ye'e ujun ndekame unandeke ia jun nguñe ñe'e nuñuu, ngue iho kue ya'a ha nana nduchi nrichí, yuvee kuenka yee iho ihan chi jun nuu nuña chi iho iho nuu iho yee ku ihan he jun kutu ña'a jun ejun huu ñinde ñeme nuno'o kuanke unuu ngucha yeme nguime'e, ujun yame yina'a tevixna chi nguu ujun amingame ndengume'e kangre ndekutu na'a ngueno xhina'a ejun ye'e ejun yivii ndujan ñon ndondekuu kue yanduu ye'e niño ña'a meni ñuu ña'a menta'a najun. Te'e anduu nguu ngue iha ngue unu ujun naika ihaka, kanraniu nde'e ngua nduke meyen neni nduu nuu ngueme ndame'e ngame kame kuu ndujan nguen ngun vinxan eye ujun un ngatuku te'e ejun ñe'e ñu'a, ngueian ye'e junka'a nixe kaniñuu niun yuu nuu yunu yunu ne iho ujun kui yunuu yee chuy yunu ye iho, ujun naka ye'e yee kuak yenue niuian teñii yangue yinduu nua nitu xenduan naka axeka una xeina nutendio ñinde niu xeni i ian teyinachi ndiunua yeinia kudujan yu'u naye'e andimi kandaniuchi ndio tumendeka ji'i yeka yime'e yene yene ndio nandame'e. Naan hindiun niminchi kindiunku menu nandian anguio, nguejun nguenun nguengue niun ninke ninke kutu nguen, diojen nditala ngude xhime yindia ngachuminiu, ngui jame'e unu njaviña chinuu ndiej iha xhiku hú nroku ianka chinii ndugue uni na'a nadio nagananngue, ejun ngachiyen nuu hi ñuu nguu uni ndiunda najala lende ña'a, nda ndiun ndeka'a kalanda jun preme he xhikuian iin yikui uu, te tuku chenro xhikuii uu uni yiku jama etukuñenro xhikuia, u'u yikue iño yekui kandió uxi una landá najuanu te huu undak chin ndeka uñe'e unyenka uxi uni, uanka landa ndevina me'e dejinda hi yaxni yannii uu undiko uxi ya yanda yen uun iinche yenkachi me yen uñe escuela, he ju nu ujun iho vacasion ngue nake nuu nundio yachí yua tuu kulando yulanda nuu ndanguate te muestra ian ñiñe ñude ñunde, nuu ñuu landa iha yee ñunde juan ndio nduuia yen jun mini yuyen ya'a ujun. Landa jan tedun jatu jun dutu me'e na te iho uni juni na'a nayingui yenduu kuñua yendu iha yenka chi yemen, menina nume'i ñanra nguedanduu ngueu nunenu niuja ndeniu escuela nda'a, ndague kekinje tevixna ngue ngayu nunu landa ya yee yingui ni niño'o, unya'a tulanda nguu nguina xhimechi ñiun ngun itayu landa ujun nuu ndavii yenjun tanduchi njudu kuina nde'e vindiu nguee jun uun ndio té ne niño atu minixe jun chidian chindian xe'e, ejún ngachikuina xe'e ye'e iho jun ndangun, yaniu mini xeye ujun jame nuu ndavii ya ndio ujun, ha tiu ndiu jan ujun mini xe'e uun ndajuan ndakixhi xe'e ndajuan landa xe'e jun iha ye jun landii indiun ye'e late'e uju ndekue une'e neme jun, nduña'a ndeme'e jun manio nda'a meni ndakia andio nuña.